'An 'yu-yu: :ti :mor on 'da zorn zen 'o :mor 'on 'de 'da 'yle :on 'ye 'do 'on 'gle kp, :yee' 'on 'kpa 'o 'weh, :yee 'on kpa 'o :tleh 'da 'weh :eh :mor 'cheh kpon 'on. :mor 'on :tleh-a :tleheheh: :mor 'on 'de 'wluh 'o :gwlor, or 'da :ka 'cheh-a kpa 'o :on 'bhun :yee :sie 'o, :mor ;on 'da :ao', :yee' 'on mu. Deh 'on 'de :to-a 'kpuh 'on pobo-a 'on 'de ken-dih or kpa-' 'de gle :gwie: 'i, :yee' 'on mu 'de 'on 'bei' 'nyene bo 'on kpa 'o dele: 'da 'weh, :yee' :mor on 'da 'gwie: yluh bo-a zi-' :mor 'on 'de ti nyni 'o or :taa :gwlor yi, <hesitation> :yee' 'on 'kpa 'o :tleh 'da 'weh 'neh. :yee' :mor zorn zen zorn bo :mor on 'da a 'ye :daa :dha :daa mu 'o, :mor 'on yubo-eh 'de :tehn :yee' 'on :za sedaka 'blo, 'on :za zleh ya zorn bo :da 'o, jeh-a 'on kpa-a ken or se-' :jla 'i, because 'on se 'be nae'-a mu-a 'bhorn 'de :tehn, :yee' or 'da deh tba 'o or 'an buh-a 'worn 'on :se 'de mu 'i or 'on 'de 'an 'dlu-a 'worn 'on se 'de nae' mu 'i 'on se 'gbeh-a tele-eh 'beh-dih:. :a no :na-deh, 'sabo-a ti :mor :a ready dha wlaa bo 'de nae' 'de 'sawor: 'de :a 'wan-dih :a ya 'de di-deh+ 'i. :yee' zorn on 'da a mu mu 'o, :mor 'on yubo-eh 'on sea' :yee' 'on :ya 'de funny deh neh 'do 'on 'bhun, :yee' 'on 'da zorn :daa :or zen-a zean' :mlor 'an 'dlu-a 'worn 'o 'on :se :sawor mu 'i 'o, :yee' :yeh :dao' :mlor a mu 'i :dhele: :dheleee: ;on 'da :ka :zuu:, 'on :se-' mu 'i, :ka 'on 'ye 'on 'bei' or 'wluh-a :gwlor :yee' 'on 'puh-uh :neh 'o, :mor on 'da an 'yii: 'de 'o :yee' 'cheh 'kpon on 'weh :neheh', 'weh 'sororn taan zi :yee',: <hesitation> yee' 'an yau :nmor-' 'yi. 'ye 'or Because 'de :dha 'on 'bei'-a mu-a 'de :tehn 'on se na-a 'beh-dih: 'on se 'gbeh-a 'dlu :dhe-eh 'beh-dih: border 'i :gwie:+ :an pobo-a 'ya, :mor :a ready, :mor on ready. :yee' deh+ :on 'ye-a :yee' deh+ :dao' me-: :a wan-dih' dih, ;a mu border 'i deh+-dih, :yee' 'on 'de on no 'kpa 'o :on 'bei' 'klei' 'o, :mor 'on 'da 'on :de on sia' zean' 'o, :mor :on se mu :on :se-' deh di 'o, :yee' 'on 'da :mor eh 'dhu eh mor 'on 'bor deh di-eh 'o, :gwie: :dhorno' :daa :eh :tehn-a 'o :tehnehn: mo-: 'an mu bo :na <hesitation> any :zorn any :zorn, so <hesitation> :mor 'on 'da 'on sea' :yee' :eh :ne 'de eh 'di :eh, eh :da 'o :mor 'on se 'de 'yi-dih tba bla tu+-a mu 'on 'ye-'. So deh :dao' klehkpeh 'on :yi-dih 'de en 'di 'weh. :bobo: nyor+ dih, 'on :baa' 'wluh 'o :gwlor, :on 'de 'wluh 'o :gwlor :bobo nyor+ 'yi-dih, :bor on 'wluh 'o :gwlor :yee' :on 'da :a yao :nmor-' 'yi deh :dao' 'on :yi-dih 'de en-' klehkpeh 'di 'weh.